باش نحملو تطبيق على التيليفون ندخلو أب ستور و إلا <hesitation> بلاي ستور باش لوجو باش نبحثو على تطبيق لنحبو عليها، بازا حنا نبدو مركزين على لإسم و <hesitation> يبدو برشا أسامي باش نختارو حسب اللوغو نتع التطبيق، ندخلو نعملو تحميل و لا أي حاجه في اللود و نستناها مين تتحمل منبعد ندخلو.